'Ngo si ba chuhua chiñánj ne' 'ngo si cha ngwii nej, sí man chuhua chiñánj ne' hiaj ba 'ngo ki'ñanj, hiaj ba 'ngo kiñanj ni si 'hiaj nej huin 'hiaj chukwi nej 'ngo 'ní kane, sani si 'hiaj nej huin sisi a' sinin ñan uta' nej nihiaj, niko nihiaj uta nej rukú na'nin' nej man, ruku ni une' nej ri'hia man nej 'ngo nikan chi'nín 'ngoj lluj, chi'nín 'ngo olla taj ta ni anukua ri'hia man, ni asíj 'ngo kwi man ora kahuin ki'ñanj ta, ni síj nej ngwii síj nej sí a'nin nej toto' ruhua ko'o, ara nej hia'aj riñanj ni o' nej chá nej tukwi' nej, a'ngo rasun 'hiaj nej huin ara nej si ku'naj moli riñanj, ta huin 'hiaj nej ni a'ngo rasun 'hiaj nej chiñánj ne' huin, sisi hiaj 'na' 'ngo nej ki'ñanj huin sta'nga taj nej, nej si 'hiaj nej ngwii chiñún huin sisi arún' nej rukuanj taj nej, 'hiaj nej 'nín kane nej. 'Hiaj nej nuta nej ta huin si 'hiaj nej asi hiaj nara'a 'ngo ngwii, chuhua chiñún' si 'hiaj nej huin si o' nej 'nín kane, asi ba taaj nej oo' nej si huin moli nga rosi chuhua chiñún', a'ngo rasun 'hiaj ngwii chiñún huin sisi 'hiaj nej kan' nej, 'hiaj nej 'ngo kantu nne sikúj nej, ta huin ba chuhua chiñún ni taj xiñanj ne' ni taj xa ne' chuhua chiñán ne' si huin 'ngo rasun chiñanj an, ni kwenta chuhua toko taaj, ni rasun ñaan nin' ruhua huin nin' ta riñan ne', ta chi'i si sé nikanj xá ne' mánj, sé nikanj xo' ta ni a'ngo rasun huin ki'hiaj nej xi' nej chuku'un', kiman asi na toj rasun ñaan riñan nej kahuin 'ngo nakinj kahuin 'ngo neninj, sani hiaj ni nitaj niko rasun ta cha ne' chiñán ne', sani ta'hui ne' cha ne' si si tare' ne' man, si bej huin 'ngo si ni'ñanj nin' ruhua riñun' nga chuhua chiñún' chiñún', sé niko nin' ruhua nej ngwii ni'in xaj nej rasun ta mánj, chuhua a'ngo a'ngo chuman' nitaj si cha nej rasun cho' chiñún mánj, ninin rasun xo' chiñún' ninin rasun cha a'ngo ngwii chiñánj nej, ni kutukumin ne' ni si tare ne' nin' nej rasun ta mánj.